പോപ് സന്ഗിത ഏന്കോന്ജി, കുശി, ബുക്ക പരിപുനവദിത്തന് സമ്ബ്രമ, ബുക്ക ഹര്മോനിഓഉസ് ദ്വനിന നിനപിസവന്ദു। അയര്ദ് ബര്പുനന്ഛിത്തന ദ്വനികലു രിഹസ്തമ് ബുക്ക മേലോദിഓഉസ് ഛത്വതികേ മനമോഹരവദ് അനുഭവന് കോര്പുന്ദു। പോപ് സന്ഗിത സര്വവിഭഗദ പൂര ജനക്ലേഗു തല്പുനന്ഛിത്തന ശക്തി ഐത്തു ഉന്ദുഏ। പ്രതി ഓന്ജി പത്യദ്ല ഹരുശദ് സ്പൂര്ഥ്യ് ഓഇത്തു ഇപ്പുലു।